Naamtə tʊwʊ bwi rə kʊmmi ka wʊ mwam, munni masi n'si kak rə sɨngsɨngngi. Sɨngsɨngngi me bə tʊwʊ bwi rə koo nya sɨngsɨngngi a jir rə koo ki karə jiya məgga gʊ hangʊ na dawi, sɨngsɨngngi ka rə yəmtang mwam, sɨngsɨngngi nən gʊ kəlle, bəgai bə ma go "hangʊ kəlle ga, hangʊ naama swiyeyʊ ga, hangʊ naama kaiyʊ ga" bəngkə yəngkə bwiyang gʊ a sur bwi gərəng Niyajuyʊ ga yəm yəngka nəngnga jiiya gʊ gərəng, sɨngsɨngngi ka rə fʊnni, fʊnna gʊ me rə bwa bəng kə funna gʊ a chiga chiga funna gʊ ka rə mer, bəng kə a nəngnga da swa merə, bəng gə hangʊ a wʊm funna gʊ yəngkə ki hii bwaigʊ ka dəggi bəng kə merə gʊ hii ba nya fʊng kə ba dəgai wʊn sɨgsɨngngi ka rə nyui a dʊrgo təng wa jwiyʊ kʊnglong, jəgga sɨgsɨngngi kə bən chuu da jwaiga, jəgga sɨgsɨngngi ki bən chuu da nən gu naama seiyʊ mənni yəngkə ka rə gən nən nyui kʊnglong gən wʊni karə kəmte, dwutə tangʊ wa gai. Sɨngsɨngngi merə swir rə bwa ka swirən bəng kə bə ta bʊntə ta gʊ a nyui, bə ta bʊntə ta gʊ bə jaʊ jɨnii jaʊrang gʊ a nyui bə ta bʊntə ta gʊ a nyui. Sɨngnsɨngngi ka too bwi rə kʊm bə jaʊ jɨnii jaurang gʊ nən kuum, mwani a jɨnii jaʊrang gʊ n'beta riiti, beta riiti ye hangʊ ka rə jutə tə sʊnnawʊ gəri, sɨngsɨngngi ba gʊn nɨn ne wa təm ba wabəm ba bɨ ba too yarəm banggəm a dijum a gun sɨngsɨngngi gʊn nɨn ne wa təm ba jʊsʊ mən ba be ba too yarə ba gəm a gwi, sɨngnsɨngi ba gʊn nɨn ne wa təm ba bʊbəm ba be ba too yarəm ba gəm a gwi, bə faʊ gani jaʊrtə ka wi, məmte tən yaggi beta riiti, yər riiyang ka dʊg kwiwang, ka rə betə ki sɨngsɨngngi ka səg bwi a jii, Hanjim bə yoyom ba jiyəm ki ka yo mwam, a fʊla wʊ hanjim bə too bwi tang jiyu ki, bə too bwitang jiyʊ wa, a jɨwʊ tən nʊkkʊn, kən nənni chuu hanjim ka sʊ dəb jʊwi a yəm go gai ka bəre ki, kə ka kʊlmi jʊwi a jiwʊ tən nʊngkʊnni, bəng kə bə nya wai jɨhi təm ka diye matangnga hab, hangʊ ba kwaitən jʊwi, ba kwaitən jʊwi a gwa hangʊ a lauwi a guwi ki ba chii ya gai. A gərmən ki, ba kwaitən jʊwi a gʊ gʊla n'kə hanjim yiigi gəra kʊ lən da jiyʊwʊn ka yəmgare, ka yəmgare, ba kwaitən jʊwi a jiyʊ ba di, ba di a gʊ hanjima yəm go ka jawʊrəwi, a gʊ hanjim a yəm go ka buta riitiwi, yəra rə kʊ a yai, a ku'wa yai sɨngsɨngngi ka too bwiya gai, bəng kə ka yəm go gə bə nya beta a riti, ka yəm go beta riitiyʊ gə bə nya gai, bəngkə hangʊ kʊmmi ta gʊ bə nəbbən a beta riiti a jii. Bwaigʊ nya sɨngsɨngngi a janən kwai, jiya chii go ka rə dʊmmi, jiya chii go ka rə beti, bəng kə mwami a gʊ bə jaʊ beta riiti, beta riiti ma beta riiti bʊgrəbuggi, hangʊ bə jaʊ beta riitiye,-- a yəggi ki bə səgge- səgge bwi kə ka səbare, səbəre, jare jare, jare bəng kə hangʊ me rə nyui jʊltəmmi yəra rə yaggi kəllete, bəng kə hangʊ nyʊiyang g yəra rə wa jwaiyʊ ka rə mʊngte, kə ka wʊmən hir, a wʊmən hii a wʊmən hiya gʊ yəng kə yəm naam seiyʊ <hesitation> yaggi naamta seiyʊ yəra kə yəkta jɨnii gərang hangʊ bə yəkta nyang. Ba hanjim a yigi a tootang a yarəm ba jiyəm ki, nasʊ tootang a yarəm ki bən dəb mo bə bwiga bwiga mənni bərere bə jʊlol jʊlo go kə tə nya jii jaʊri. Gʊ fʊla ki, ka bwigata muri me mən jəgga bwigatang jiyʊ rə jʊnglo tang kan jiyəng bən nya wʊ tii wi ma kiyak kiyak a gwe, ban hanjim a jaʊ jɨnii jaʊre a rira ki ba too yarəm ba jiyəm a kʊm warigʊ, fʊla wʊ təm wʊlga bwi da mori kə nəngnga wʊrə ki, kə hanjim ka kaʊbwi a gani hanjim ba yigi a daarawi, mwami yigi ki ba dara gəntə ta riite yəra rə fagang, ba daara a gəngtəta riiti yəra riita yʊlo tɨrə tɨyʊ ye ba hanjim a yigi kə ka kwiya bwite bə kwiyakwiya bwite, bə səggi dur dan gən a təm me bə gʊg dʊr da gəna jii me bə jəgga jii, bənggə sʊwe mo sɨngsɨngngi a yʊlo jiwu hangʊ too toorang kang gən kə kʊmmi. Bo ka gʊ naam wʊn gəma ma bə too toorang kang gən jə kʊmmi wai naam gən wʊnɨ ba, a jʊrgo tən wa sɨngsɨngngiyʊm mən buu mo gum, gum bə yo nən kʊm, me bə nya gʊm bə yo nən kʊm, me bə nya gʊm a yo nən nən koo, gʊm nən gʊ kəlle, wee n'kə Niiyagʊwʊ a sʊrre gərəng. Bən nua funna gʊ a dəgga dəgga bwi a mʊla mʊla bwi ka rə funni mwam a bwi hangʊ gʊm dur da gən nən məb, wʊni ka rə kənta dəggi dəggi a muri, a jʊrtən jʊr nən nyuiya gʊ, a muriya dur da, a jiya dur gʊmmən bən nya ka rə səblang mənni səblang me mo sʊwe mo, nyu kəngkangngi mənni bən nya səblangngə a chii da yiir a gra we fʊnna gʊ wa yiir da bwiyəng da gən, bən nya graa grai nyəng ke gʊ bə dəb go səblang ka hangʊ a graa grai da yiirəni, ker nən gʊji wa yulo da karə kʊmniyʊ hangʊ gʊm ka rə ka bərə betəbi, gʊ gum ka buura betə bi a nəngnga betəm bən gəm ka nəngngən bə gwari betəm ban gəm ka nəngnga bəsu, gʊ ki ka larə bə nʊ, gʊ ka sʊmənni larə narʊ. Bəngə nya hangʊwa kai tangʊ rə betəm ba gəm ki ka mwam fula hangʊ a yangnga toorang kang gən rə kʊmmi na ka rə betəbi ki ba betən nən jɨnii jaʊri a betəm ba gəm a be tɨtəng gʊm a jir rə koo ki. Bəngi bə nya, nya kəllete marə chɨchɨr ki fʊng jiya jii ki to gum ka gai bəngə kəllete a jəgga go gum ka gən nya kəllete marə chɨchɨr ki hum ka gai hangʊ wa chuu kəlleta lii kumnitang gʊ wi da hangʊ a gwa dawi hangʊ ba jir rə sək bən chuu yagi kəllete kə fʊnrə hangʊ gʊ hangʊ wa diwi kə ka fʊng gum karə dəgai jir də hangʊ ka gərəng bə nya be rə kʊm ki bən nya ma rə go wʊm! wʊm!! wʊm!!! bəng gə nəb ba sʊwi ki nəb mwam fɨrə go gum go me kəlle nya. Wʊta ma ka sʊwe, nyangngə bəngkə nəb bwirəm ka nəngnga fiuni gərə bəng ki ni ya kʊmmi bə nəngnga fini rə jiya kʊmmi, bənggi mwami bə chuu da gum mo kəlle bwira wʊ la ma yəra kə suwe gərəng ban bə bwiram bə dəgtəng bwiya muri kə ka təm hangʊ ka yigi a nəngnga tən swir də bwirang bəngi chuura hangʊ da kəlle bwira. Gum bə gʊn kə bə too, toorang kang gən bə jaʊ naamte bəngkə langʊ gʊ naam kawi kə hangʊ ka farə kʊmni. Kumni kumni ye jir nyəng ke nən kum bəng kə gəmama kumni bə too- toorang kang gən kum, a jir nən kum nyəng kə ki hum ba chuuwe na nʊ pəreri dʊgər da kumni nən yəni ki gum ba chuuwe bəng gə gum a chuuwe kə bə jirtəng sək a jiwʊn hangʊ wa jirtən sək fʊngrə kumni ki kumni a nui fʊngtang ka lau bwi ki taii ki ka daa rə yɨlle daatang ka daa nən yɨlle bəng kə kumni rə. Kəlle waiwe nyuiya gʊ a jʊng jʊng bwi jʊmtang ka nyuiya gumməng nyʊi hi ka bəlgəm bə yigi kɨ bə bʊbar fur da kumni hi a bʊr fur da kumni a yigi a təktəng ki jɨ hangʊ jaməni bə jamən jɨnii a furagʊ, ba jaʊ jɨnii a fura gʊ kə ka dʊ wʊrera da gang sang bəng gə n'jir rə mori mən ka mən yoyom ki bən chuu kumni a dədai me rə jɨniiya furi bən nya a bwiya bwiyəng kən sɨr a madan sɨr nən saʊ bə nya daa gangsang. Gum yəra kən sʊwe gərang ka tʊnge rə ka tʊng swir də bwiran, bəng gə nəb me bə farə a jiwʊ nui hangʊ a be kaiyʊ, ba nyigʊ a mura hum, mən faʊ mən sʊ yəm agʊ naam bo, wʊ kə wʊm dunda gən ni kumni, kumni nyuiya gʊ da bə jʊrgo wʊ tə wa sʊngsɨnga giyʊ, bəng kə hangʊ nyʊi ya gʊ da bə jʊrgowu tə wa jwiyʊ bəgga nyui a kumniyʊ kə da bə jʊrgo wʊ jʊrgo hangʊ ka rə sʊʊni bənya sʊʊni ya gʊ a datən dai nyəng ga bwi nyəng ka gərang, hangʊ kuni ka rə tʊta bwi mənni bo karə kə Niiyajiiyʊ a sʊr hangʊ gərəngm a gwa furda giyəng bən nya kwaʊ tʊtə ta gʊ a su yureki bən nya nəngnga yulo bəngkə nya da nangu bə chiirə ga rə ga, a gani hanjim a too bwiwi bərki kə təm ka yulo ki ka dəb biyang ka bwiyangʊ a nəngnga yulo kə təm həm ka kalʊri ki bən nya hangʊ bə dəb biyang ka bwiyag giigʊ a nəngnga kaluri. Tʊtəta bwiyang gʊwi tə ka rə yutang kə yurəng a yʊ ki ka nəngnga yulo gʊ fula ki ka bə jəgga yəra rə ki ba nʊrg. go kumni ba ləng, kumni kə no koote kumni hi bo kərə kə niiyəkiiyu ə nangngə gərəng ə jiwi həngu yigi yom yigi yom na nui ji sərəb də ji jiiyə ki kə həngu kə kwəbi rə dur də gən ə muri kə kə kwələm bwi. ə jiwu kwələm bwiyu me ban duu nyun, yəng gu, me ban duu həngu bana gə fulə nii ə tək ki mən fəu mo n'brng həngu ki, ə chii kəg nifəu naə me ləbatəwi no barki tuba ba kurong ban fəu ji ban titən nyəng kə ban fəu həngu nyəng ki dur də gən ba jirrəu səg həngu ə nui kwiwi ləi ə nui kən fungəngki kə kə jəggi durdə gən kə məni bung me nyəng ki ban dədəbi həngu nyəng ki məm muyərə jii me ba jəg bwi me ba jəg durdə gən ə kiwi chuu ki də təm kə nangngə kwitərəi ki həngu ba dəmən ba jəg durdə gən kumni kə jərə dujulte kə jərə ləngəte, kə jərə yiir, kumni kə jərə jiyə chii n'tələi nanyə tələi kə chəluki kə jərə. Bəngə bə mya bwatətang gʊ gʊ fula ki ka rə təlla rə təlla, təlla bənga ta bwatətang gʊ ki bən chuu ka ləngate a muri ka jʊjʊlta mari ka yagi jinii bə chuu jɨnii bu nʊngən dʊgortə nən yagi jini kumni wani ka dəmən səki sək ka kumniyəng ka nii mənnatangnga bwirir, bəng ba mən chuu ki da a me a jəggarang ka meyəng. kʊmni nən gʊ noam mwara hi yagi naamtiyʊ bərki kumnii a sʊ nən sək gʊ ki, kə ba nən mənnatangnga bwini bən nya da mai swa rə bərang ngə swa rə mere sɨmba dəb yiiyi gəre, bərki kumni a jir nən a gwe a sʊ sək ki bwigʊ bəng kə, hangʊ bə yoyom ban gəm bwigʊ kə jəgga gʊ hangʊ kawi, ka rə gʊ bo bərə mo taa a jurgo tən kumni mgnni bo ka graa, taa ka larə bii kʊnta taa a nya bwi ki ka dʊbbəng, taa bə daa mʊra bwa, bəng kə nya bwa ka taatən daara muri ki nəb bə no ba dəmmən ba dɨgi a mura bwahən, bəng gə nəb bə tʊwa taatəm bə dɨgi dɨgi a mura bwa. Bəng kə nya hangʊ a mura bwa ki, tʊtətang gʊ ta ma ta, ta kumniyʊ te, me bə jəgrə hangʊ bə dəg bɨttɨtang gʊ a jiwe hangʊ a diya tʊrang ka gʊ wʊn na k ajir tare, bənkə taa a mura bwa ki me kwaiyʊ bən taʊ niwʊwe n'jire gəre n'bʊwang me ba nəngnga nən gʊji, Liwe hangʊ ka tare yʊ, hangʊ a nʊi ji a magga bwi na yəm ji hi ka məgga na ba maggagən ki, bɨttɨtang gʊ bə sʊ jir- jir bɨkkangəng kin na jir ki, na nyang ki bə sʊrsʊr bwi kar bə dəb mo bə sʊrsʊr bwi nən den, n'kə sʊrbwi gərəng ba dəggi a bwiya mo kə ba nʊi nən kə ka dəg ni a nya bʊmte ko ni ya bwiya Taa a dəggi nən na kʊr a gʊllomi ki me bə jire <hesitation> yəm go kə gə mwar mən nɨn wai kuu. Bə ng gə taa mən ka mən sare, kə kən jʊʊ gʊlləm a bəmtang a gʊ taa daawi ki kən dəggi a mura bʊnnən, bəng kə taa yari a gʊ ka mwam, me bə nəngnga yari bwaiyʊ, nən kwini ka rə bətəbi ki, hangʊ ba dəg ga a nəngnga yari mwam wʊ ni a jʊʊ kʊʊwi me ba nya jiya nyai. Banyi rəgʊ a mura, naatə yəm, kawʊ mwam a mura naatə yogore a mura kʊmm. Wʊgi bə yo nən kum, bə too torang ka gən nən kʊm, wʊgi nən gʊ naam a jʊrgo dan tʊ mənni ka kʊtagʊ, mwami wʊgte bə daa a mura bwarte gʊ fʊlla ki bə daa riita dii wʊgi a gʊn toorang kang giyəna ki hangʊ bə yɨgii a gwa gʊllonni, ni ya sʊnən go wʊgi ka jarə gʊllomii ni a sʊbə yəmbə nyam, bəng kə wʊgi bwaigʊ nya janən gʊllom, ji yəm mo wʊgi nəngnga rə bo yi gʊllom rə wʊlte, wʊltang gʊ a nənanga kong sʊng? wʊltə kongsong mən chuuri ba yii gʊlləm ba yang gəre ba di a kwi a bwa kang gən, kar bən dəb mo kwilang ka kwi gʊlləm gəre a mura bwa kang gən mo ba jaʊ. bə sʊrsʊr gʊlləm a mura bwa ki kə dawa jii. bʊʊ bətəm ba gəm a jii, bəngə fʊla məb bə farə dutəm a dəggi a yigi a nya a yortəng na bwa kang gən ki na gʊla ki ka yiyo gʊllum ka rii kɨlən, ka yiye gʊlləm ki nəb ba be saʊ wa kai, gʊlləm bə hangʊ bə yiyerəm gʊlləm bu bii bii nyagʊm gʊlləm bə ka biiyəm gʊ hangʊ yiye rəm. Wʊni hangʊ a yii gʊlləm bə ki, me bə jare, me bə nya a dəmmən bee kwan a mura gʊlləm, bə nya hangʊ bwaigʊ a gʊlla gʊlləm hə a jaʊ, me bə jare, məni ka tɨgai mɨtɨ a wai naa mi hangu a fʊla yiigi a nya riiyang ka kəməng na kəmtə ka nəngnga ki, hangʊ ba gwiya riiyang ka kəməngəng a jiiwa gwiya riiyang ka kəməgəm a jiiyʊ, na ba chii hangʊ ba sʊya gwa haggi a taʊtənna kəməng na mʊrga bwi tən riiyang ka kə hangʊ bə yigi bə sei a jiiya kəməng, ah kəmər a chii a seiya jii a kəmər nyəng kə ki, kə hangʊ kə mwe wʊri riiyang, bəlləlle a taʊ tən ni kə hangʊ kə mwe wʊri, wʊ ni hangʊ a mwe ki, bə yare gəra təm, bəngi gʊ fulo yigi a gʊ ka kəmtə wi ki bən nya hangʊ a bwiya bwiyai a gai, bə nya wʊgi a yara gai a bwiya. Fʊla hangʊ a mwe riiyang ki na nya a bwiya bə ki, ka dəb kəmər a mwa gəre kə ka yang gəra gʊ ka, ka yang a yigi a bose, a bose ki ka jaʊ. Bəng gə, n'sʊwe mo, ka rə naamtə too bwi rə kʊmmi. Kwal ka too bwi rə kum, Kwal nən dagi naam ka kwal da kaiyən wʊ bərə mo. Wʊ na ki yogorə mura kaiyʊ kwa da seiyən bə too bwiyang gʊ nən kʊm, kwa seiyəng ka yo bwitə dəndang, bə nga dagi nən yullo hangʊ yogorə ki bə too naam ki bə roo bwi yang gʊ, nən kʊm.